أول ذكرى ليا نذكرها في مرحلة طفولتي هي ككنت صغيرة ونمشي مع بابا للحديقه و نلعب أمور جايحه، نذكرالوقت هذاك كان الفرحه لكانت تيجني و كيفاش نضحك من كل قلبي من قلبي و كانت من أحلى لحظات لحسستني بالسعاده و الأمان و الفرحه، كنت مبسوطه على لاخر ، كنت نحس بالسعاده و أفضل سعاده قضيتها في حياتي مع العايله الوقت هذاك.